Raha ôhatra olo mipetraka ambadikinakahy akao zany mitabataba be amin'ny aligny igny de mivôlagna aminazy zany an-tegna am-panajagna hoe: azafady ngiahy ai sao de afaka ataonao môramôra tabataba fa andro ty efa aligny be de hoe mba samy mifagnaja zany antsika fa ôlogno efa matory.